Eka ashe boŋ kyu boŋ gŋo ran yakpla mbze ba ŋwo klo da asheakpo mbole ba ŋw ka lo ranghre moa mbze a ka moa wyenshe a dze moa mbole moa kakahe eghba wyen lo wo awyen she he awon eghba ngbangadi mbo ŋwo tnogah ome mbo mba ŋwo ka la wyen she yi engla nga awyen she he wo la fullhu di ma mbo ŋwo ka wyenshe anyun kpo eghba dzedze awo adme ka moa eggon lu la ma moa she abme kpo tpo toh oto ŋwo ya kyu wyen she mbze wo abme nwo ya kyu wyen she mbze ŋwo kyu wyen she mbze baŋ nha yi engla awola fulhu di ma mbo oshyesikhakha ŋha si ghba si ka ŋwo dne lo wo mi chuku shi o kyu ŋwo onda chki ŋwo wo abhro bhgo karo a la nha yyi engla le wo yi a lu mi ŋwo ka ŋwo me <hesitation> nga akhu hi ŋwo yimbo a sko ŋwo zga abhro bhgo moa mbze tnogah la ŋha kpo engla mbo la nha klo kyu ashe la kpo engla ŋwo ka endhgo ashe la ba nko ya kyu gno ka ya si ŋwo ya gbu bon mbo yas nha gbu ŋwo ka endhgo a she la ya fulbhim don la moa adoŋ fulbhu da moarehwin usku gno nuro kan inbo ya fallhhu mbo adon. Ashe mbze ŋwo la ŋwo ba ka adzi kan ŋwo ka nha tnotno nga gbu omba bansi also ba dno dwo asi dno ŋwo yi ngyi mboba a dhba algo chiabhgo da ŋuro ukun kpla mbole lu mile ka also wo mi aŋuwo ya rii hwoh a nuro ya rii mbo ah woh. Mbo a la dzu mi, duro rii mba a ka ba tso akho nbobo moashe mbze moa wo endhgo moa shehe lo ambo ŋwo tnogah ka ŋwo klo awyen she mbze ŋwo bhga awyen she awyen bon klo kyukyu mbole ashe gŋo kyu nha ombze doro dzu kahe ŋwo si angban si zga nga ŋwo ghre esson nyre la ŋuro onyi si angbaŋ si nga ŋwo bhga nhaka chuku da nwo yi ashe gno kyu nha he mbole ashe wyenshe gŋo klo nha he awo la khro ayi angban ma le e awo are la kklo agbay nga le wo wangre angban anyi a wyenshe mbze a lu mile la bmi kpo oklo la ŋwo si ezbietno dan nga ba klo lo nyenye he ŋwo nha aya kpo zhi la angbaŋ milo laka moa hwon baŋ la zhi moa la moa la zhi nha ekpla baŋ la epo la angbaŋ mbo mbo ŋwo sha mbo zhi nha ekpla baŋ la kpo la angbaŋ mbo mbo ŋwo sha mbo la zhi nha ŋwo ya sidi mbo hwo ŋuro la ka bhga endhgomowyen she milo ka, endhgo moawyenshe mi l awo end hgo moashe gŋo kyu ŋuro bhgs nhsks bs hs ŋwo luma ka me wo shyembo bi tnoah la kaba kpo ŋwo eshko mbobo agah mi lo ka wa essn baŋ mbobo ka kpo esho mbo ŋwo la ka moa nuŋ eghba sko anuŋ mbo ka moa nuŋ aghre uzi ba hre ŋuro khro nga fu ami ygo ŋwo azhin omba bmi kpo oklo a moba amo ba ambze ma mbo kanha wo khrohe anhaba gbumbo kpafka ka emi he kahe sko nha ashe la zoh ememe ekami nga ŋwo la ka tspi moa wo endhgo moashe gno kyau mbo oha mbo klo ŋwo nga a kpo esela moa ŋwo kaŋwo. Ashe ŋwwo shye mbo aba kaŋuro a anmu lo anmu nga a ghre onda hwon ama gŋo wo tso tso sta tso tsa ah akho wo tso tso tsa ekhro wo hrehre a hre fu ami ygi moare usku fu ami ygi moare usku are mbze aghre are mbze kpha veŋ nha mba kanha ozhen aven nha mba ghre kpohwo are lo tso akhu le, oyi fu ami ygi moare azhin le koko lo mba ghre kpoharo are ambze lu ma bhgabhga ba kpohwo me kpo algo nha ba kpohwo also mrye he lo ashe gŋokpo he lo ŋwo ka moa la awo le ashe wo shghabhgo ashe chki tnotno nga ashe akolo kpohwo klo kpo akpla chki la kan kpohoro aha mbo dzu kbhu anun sha anum si ba nba lu mice ah anud nha sa he ba mbole nha wo ozhen chki ma mbo mbole ŋwo wo luma anum wo loma mbo nga ŋuro ka klo kpohwo anum mbo ŋwo dzu gŋo anum a da anum wom kambo ka ŋwo luma ŋwo wukuŋ luma me yi mama ayi mama ngalawo lambla anum gno awo lo mambo anum lu nhawa lomambo ŋwo kpohwo nha onda anum woloma anum mbo aba kpohwo ŋwo chuku moalula ranum anyi awo are la ban shialso s ba ondne nga ashe wo lo ma nga ashe si di anum rii nga mbo? Kpo lo si di moawyen rii nga mbo dzu moare la kpohwo ekakahe lo mbo. Kpo moawyenshe ambze bmi dzu moa ya bma kpohwo moa anum moa dzu gŋo la wyen num gŋoba fu ŋwo ama ba ovye embze kahe bo moa kpo ba also wyenshe mbole also oyenshe mbo owo wo lo ma ba fu ŋwo wo lo ma mbo ŋwo lula nha la ŋwo wo lo me mbo ba kpo awyen num milo oran tanhaka awyen she hela kpo me endhgo yakpla he me kyu awyeshe he ba chukushi me klo mahwon mahwon kpo me endhgo yakpla he ma ba vhe wyenshe he awyenshe awo endhgo awyen she me kyu aba ka ka okhro me wo ma azinlombo aba ka moa di me a zin me mbo moa mbze klo moawyenshe ah adan wyenshe he kpo angban anha klo kyu adan wyenshe he moa mbze aklo kpo moawyenshe shuku a klo gbu eshko adan okhro he awo indakhakhpo awo nyume oshpa wo andakhkpo khro moa wo ma olu ba moa woma ŋwo bli yakpla he mrye ka ŋwo kyu ashe chuku yakpla he ka owo ba ashe wo fullhu di mambo ashe mbze ka moare mbo kpo eshko ghre nha bhgo ashe dga a she spo evhe a hre evhhe mbo afu ami ygi azlin mbo ashe a shko moare mbo ŋwo kpo nha ema chki kpha si nyu kahe ashe a ka moa ya wo khpkpo ghre nha mbo ka fulbhu di moambo. Ashe mbze adzu gno la anum kaŋ lu nha kpo kahe yga dan nha kpo nwo kpo ka mi ŋwo fulbhu di a anum gŋo mbo gwo fulbhu da moarehwin gno wo tsetse kamaoa usku mbo adon dne aba ya ba ŋwo baya vhe nha as shi la shi mbo ŋwo kpha ghre ya han lo ka ŋwo kpha nyun lo sa nga okhro ba lo ranghre ah mme fu ami adno ŋwo owo ba ashe kpo ŋuro yakpla ba ŋwo gno ran nga ŋwo luma ah moa she wo kahe le ŋuro klo kyu moa gbu oha mbole gbu tra taman amoashe wo dzed fulbhu di kahe mbo dwo kyu ashe ashe ka ŋwo bambo lo klo klo kan aha ebi anum he ba he aho me kto ba me klo ba mbo aashe mbze a dzudzu ka ŋwo ba mbo a bzu nwo ah anum ŋwo ba mbo ŋwo ba ondne nyembo ishi kpo ha oyimile la anum kan klo mbo ashe mbze ŋuro bambo kakaka dan nwo ka vhu nha lombo la ŋwo ho ombaba gno a ŋwo klo ŋwo ba ŋwoklo ŋwo ba mbo a lo ranta nwo nga endhgo moashe he ka wo klo klo mbo nha de kyu ŋwo shuku da nhayi la nha mbo kyau moanwyenshe kyu moashe aho a nha dhe wo kplana ma la wha wo angban nha wo agbi ma nha wo also ma abi kyu ashe bi kyu dan bwre awyen dan nha mbo nha wonha sha nha kri wo awyen apki adann nha kyu chuku da me da ba nyin isi kan. <noise> Ashe mbo a nha kyu emble chuku da moa yyi nha mbo kyu emble a kyu emble nga ayi la fubhu di awo ondne emblembo owo lo ta esson rkli ma bo ririi la wo ba ashe tnogah ma ta esson pkli ondne emble ŋwo kpha gno la ma hwon ba kyu emble nga ŋwo mbo ba khre yi chuku la ŋwo mbo klo kyu emble bo ba ŋwo wo lesson mblemble ma mbo ŋwo kyu emble mbo anum lu egba shonsm ŋwo tnonha kanha ŋwo tno hanhan chuku dan a gbu a yi esson aku ŋwo a lu han shtonsmo ŋwo han nha shronsmu am bugu mo he bmi han bmi zhazga bmi dzu nga ka ondne emble bmi ghba udzu nga bmi wo la kabmeh ma eka ba bmi ehu udzudzu ba emble mbo bmi dzungabmi le eh ayina mbo moarehwin za kpo ka nha sa kpo kahe anum hi akpo ka nha sisi ka mbo a me si ngban sa mble si dinhambo mbo ame si angban akpha ygi dinha mbo ame sasi angban anzho ba moa engsa ygi si dimambo moa ka moa khren ashe hren moa hi longlo ami zgi slesle sle kahe mbo llo wo nha nga a nha vhgu ayi obh hi anha ta tsukari raŋnyu mon ashe mbze moa kyu awo uchuku da moa hwon mbo a ka renha anum me awo khpkhpo ghre ŋwo huro me sa fulbhu doŋ owo wyen tsitsi mbo in yi ŋwo si ulbhu baŋ di nha a wyen lo mbo a luma bmi zi la moa damoa yi okhro he are yi khro mbo bmi zi ba ya tsa ozhen nga ŋwo wo are la ba ŋwo.